Ompa kanin nech nichanchiwa mo motemakah este awakameh tlen konetzitzin, tlen este mokua nochi iwan iewayo sekikua nes welik, iwan okseki noihki motemakah tlen chinini, chininimeh igual tlaakih, melahka momatih porque ompa amati kox por tlaseseya pero ompa noihki tlakih tlen chininimeh, iwan iwan axan e otikinmixmatkeh igual ompehken kintoka tlen de ompa tlen achtoh amo otlakiayah opehkeh kintookah tlen ika pinotlahtol kinmixmatih aguacate jaz, ompa tokniwan yekin okitakeh ke igual momatih mochiwah, tos noihki o¿opehki kintokah tlen se se pinotl ompa oahsito yeh okikoh se tlali, iwan okintookak nochi inon awakameh, tos ompa okitakeh ke mochiwah, yehwan igual nochtin opehkeh kintokah, iwan kinemakah por caja, kinnemakah seki por kilo ihkon este e- opehken motlanemakiah iwan ihkon noihki otechonpalewihkeh otechititihkeh ke inon awakameh igual mochiwah. Bueno tlen awakameh tlen konetzitzin inon motemakah itech mes de junio, julio, ihkuak melahka kiawi, inon hora mochiwah, tlilewah awakameh tlen konetzitzin, iwan tlen aguacate jaz inon mochiwa itech itech octubre, noviembre, pues sekinteki ihkon xoxowikeh iwan sekinkemilowa ika tzotzol, o ihktik itlah sekintlatia par aompa ma ma iksikan. Ihkuak yoiksikeh ya sekinsemana, sekinnemakatin. Tehwan ompa tokalihtik amo sekintoka, pero e- tlen oksekimeh ompa kin tlen akinmeh koinpiah tos nomamantzin kinkowilia iwan yeh kinsemana, nopanan kinemakakin jalapilla, tlilapan, tos witz yeh kin kin nemakatin por kilo iwan ya ompa este ihkon konmotlaniah se kechkitzin porque yeh kinkoowa iwan oksepa kinnemaka. Iwan ompa e tlen para amo ma chakalowakan matas ompa kintlaliliah tenexli, kin itech ikuawyo kinxawiliah tenextli, para amo ma kinkitzki chakalimeh, seki mota niman ihkuak yayochakalowakeh mota kenin awakameh kinkohkoyoniah inon ayekmo iksi, sa tlahtlakuawakeh mas sekintlatia tos moneki sekoninmitos ihkuak yekin tlaktiwih, kinxawiliah tenextli itech inkuawyo para amo ma makinkitzki chakalimeh. Iwan e nikonihtos kenin okseki sekonkehneki inon awakatl, ixiwyo sekinehneki para tamal sekichiwa, eyohtamal, inon este melahka kichiwah ihkuak onkah ilwitl, o ikah tla tiknekis tikontlahpalotin pues tikonwilikis eyohtamal, porque inon techpaktia melahka welik, seki sekipayana etl iwan tixtli sekinelowa iwan sekikimilowa iwan awakatl ixiwyo. <laughs> Iwan okse tlen ika sekichiwa etl, etl sekitliwatza ihkon xoxowik, sekitliwatza ixko komal, iwan satepan sekipayana ixko metlatl iwan sekiketza, iwan ompa tla yoiksik etl, sekitlalilia awakatl ixiwyo sekikahkawilia, iwan iwa posini este kualtzin kahwialia iwan melahka welik sekilia inon etepayank.